زموږ په هېواد کې د کورونو کرایه په وروستیو څلورو کلونو کې د خاصو شرایطو له کبله ډېره ټیټه راغله. خو اوس دا کرایه بېرته پورته شوې او یو عادي کور کېدای شې په لس زره افغانۍ کرایه شي. په داسې حال کې چې څلور کاله مخکې د همدې کور کرایه تر اتلسو او شلو زرو افغانۍ وه.